میڈیا چُھ معلوماتچ تشہیر، بیداری بڑھاوتھ، تہٕ تعلیم فراہم کرتھ لوکن ہنٛد تصورات تہٕ طرز عمل متأثر کرنس منٛز اہم کردار ادا کران۔ یہٕ چُھ افرادن درمیان مواصلاتچ سہولت فراہم کران تہٕ تمن مختلف عالمی، سمٲجی تہٕ ماحولیٲتی خدشاتن منٛز بصیرت حٲصل کرنس قٲبل بناوان۔